Ny biby tena atahorako indrindra de ny bibilava, satria le endriky ny vatany iny aloha izany de efa mampatahotra ahy, le miolankolana iny, de avy eo koa le izy le hoe mahafaty vetivety.